Sɛ wͻka dɛ mindzi edziban ahorow ebien pɛr wͻ wiadze yi mu a, memfa mu dza ͻwͻ hen a, dza mɛfa nye edziban a nkwan gyina ho anaa edziban a no mu yɛ dur, na wͻanoa wͻ gya do nna nduadzewa. Siantsir nye dɛ, edziban a wͻanoa wͻ gya do a nkwan gyina ho no bɛma mamee, na afei wͻaama me ahoͻdzen, na menyin prͻmprͻm so. Dɛmara so na nduadzewa so bɛma me apͻwmudzen na maasan so eenyin prͻmprͻm.